أكيد العيش مع عشرين شقيق, كفاية إنه ما أحس بالوحدة, ويكون لي سند, ويكون لي يعني ظهر, سواء بنات أو أولاد, بيكون يعني شي يعني مرة حلو, عشرين أخ, عشرين يعني صديق آخر, يعني بتكون الحياة حلوة, بتكون أشياء كتير حلوة.